අඹ ඇපල් අන්නාසි දිවුල් ගඩුගුඩා අලිගැටපේර ගස්ලබු දොඩම් වෙරළු නමිනං ලාවුළු පේර කෙසෙල් රඹුටන් මිදි ස්ට්‍රෝබෙරි බ්ලූ බේරි අනෝදා කාමරංගා ඩ්‍රැගන් ෆෘට්